Pau lau eu fri- taim aloisai kopoga aga maifa lau aga lau amage aui puo pau lau eu fri- taim aga pikamo moisa. Gapuo pau emai epogai isa gai imu akaikiai cake o gakoa kopoga agamo lau afu ao falalao laoma gaina aga lau eu fri- taim kopoga aloisai lagu aga lau gaina taim lafia aga lau eu piksa gakoa iopoga ao maisa laoma aga lagu gaina laisa o lake lamai lalao lau eu kas lau eu brothers maifa iau au akiu ke famili laisai fou isonioni aifani'i aguagu fouga aifania mo gakoa kopoi. Puo lau eu aguagemo kinai aga gaina lakapai o lake lalao famili, isai agualogai keagu isai kapai keagu aga lalao lapaogaikai o lau inau afakuai aui pagua ioina puo lalao lau inau side. Lau inau aga akina aga aisai kaimo keagu felo o alakoa no laisai lapa'ani oaguega gakoa io poga lapa'ani lanai famili alogai aufalao eisafa o gakoa iopoga keoma koaga lapea aisoge lalao laisai mo la akafau lapaina foama o kapao ekapa mo efua mo gaina time aga eu aguageme kina aga apeaoisoge alao aisa apagoukai alakea iopoga o meau ao keafia o gakoa iopoga apa'ani mo fou agu famili niniani aifoni'i apa'au a'a o gahoc iopoi. Ke isagai aga eu eu- free time eu aguagemo kimi Gaina afalalao afalamai afala busy time aloisai gaina aga time aloisai puo lagu aga gaina kapai lakapai pau tsiapu faikui kopogai aga lau eu free time alogai aga ei tsiapu lai kui o kagu eu malelepinaugai ufai kopoi lapua'afuni gainai agamo lamue lamai laisai mo minou lapapinauga fugu gainai agamo lamue lamai laisai mo minou lapapinauga fugu gaina amui laagege still minouai kekaega lamai laope o lai kaoga lau piksa laisa laisa elao elao eku time kapa mau efeu aga lafeu o lai koa gaina time aga la'free laoma puo lau lakakipo laufeu lalai eoma lauegekai lagu afagamome eoma lakakipo lafeu eoma egaina lakapa mo lapealai lamai pagua te alogai lapea'aisoge pagua alolaisa o paskele lafia mo keaga piaui lakapa. Ea ugugamo lapiau lalao gae ke gae lamue lamai lapiauaisoge, mo lako pagua agao apie kaina gae. O lamai keagai laoea'aisoge aifani'i. O lamai keagai lagu loli kepiau kelao kemai laisai lai koagamo lamai pagua alogai lagu mo imoi eelei keagu keopua kapaina mo kekapa lagu laisai elao lamue lalao laka lafeu lauegekae inau ekimu koa agamo kapa agao lani lefua ke ke- kapaina alakapa eulikina agei puo lau gana time aga agao efalakapa kapao afalaka kopoi amui kinai pinauga gaina laopolaga, aga lapafui pau aga eu free time puo mo lau lapea'aisogemo gainamo